Ēnukuréén yanja écéén mé numaal apaar jicaŋéén yo yoomé ériige, étuguuñ, nébalaas, nékoliiŋ, néfool; So soomé sinukuréén sanaak si ciin numaal éém sasé nimiré